मोरक्को के लोग अरब और बर्बर संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और वे सुगंधित मसाले वाला खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा, सूखी हुई चीजें खाना भी पसंद करते हैं। मांस को भी सुगंधित मसालों में तैयार किया जाता है।